. سخٕت زٔمیٖنَس منٛز کھننہٕ خٲطرٕ کٔرِو اکھ بلیڈُک استعمال یتھ پٮ۪ٹھ اکھ رولڈ قدم آسہِ یہِ ہٮ۪کہِ سہ رخی، گول یا بۄنہٕ کنہِ سیوٚد ٲسِتھ ۔ یِم بیلچہٕ/کدٕر چھِ صارفینَن بلیڈ زٔمیٖنَس منٛز دباونہٕ خٲطرٕ کھۄرَن ہُنٛد دباو تراونُک اِجازت دِوان۔